﻿Hati nyowe ebi bikira kumbaho, nikirugiirra nabwo ebintu obu ndaaba nimbirya, kuba nimbirya, nimumanyisa nti ebintu tibiri nibyo beitu. Kuba ntaine esaaha zokulinda, nindya eki ampaire, ningenda neekyo ninkirya, kakuba ampa ebintakurya, aho nimbimugarurra nimugamba nti ebi tinsobola kubirya <hesitation> asobola kuncumbira ebikwanguha habwokuba nakurinya nabo emere etwaara obwiire kushya, so aho nimugamba ancumbire ebikwanguha rundi obu’araaba nasobola kuncumbira ebimugambiire mubwiire nandeetera beitu kakuba nimbirya, nimureka nimbirya, nimbirya then ninsasula nabwe sente <hesitation> zoona nizingana, nizingana nemere eyinkuba ninjya kurya.